Ny voka-dratsin'ny hanina hoanina manta, ndrekindreky zany le hanina hoanina izy manta iny miteraka aretina amin'olona ndreky; fa misy koa ndreky mifanohitra amizany ilay hanina hoanina izy manta iny ny ara-pahasalamana.